Jetako orurupia reta oyoaviavi oime tuisava, oime misiva, jare oimevi icolorpe iyiguape oyoaviavi, oime tiajiva, eh oime tiaveva, oime yipiaveva